Ñy fomba fiasany ñy famoaham-peo, natao haharezany ñ'olo ñy feon-teña, ñy raha volañin-teña, manahaky anizay <shushes> lafa teña ro mamory olo maro, lafa teña ro ta-hirehaky aminy ñy ñ'olo maro aminy ñy fivoria, <shushes> ampiasa ñy famoaham-peo mba haharezany ñ'olo soa ñy raha volañin-teña mba hazava amin-drozy.